Obwiire obwingi haaba ntiine eki ndi kukora, ndakunda kuza kwaakura banywaani bangye kuba waabaakura oramanya nkoku bari, embeera eyi bari kurabamu, <hesitation> kandi ekyo kiratuma nabo baaguma barakureeba nk'omuntu orabafwaho. Ekindi, ndahurikiza nk'ebyeshongoro, ngyezeho kureeba nk'obuntu obu ndabaasa kwegyeraho, ekyo kiranyamba kwega kwega ebintu bisya ebi ntaramanya bitume naamanya namanya ebintu bingi, mbe owamaani n'emitwaarize ehindukeho